नायजेरिया या देशाक ब्रिटिश राजसत्तेपासून एकोण्णव। दुसरे वर्षान स्वातंत्र्य मेलो स्वातंत्र्य मेलल्य उपरांत। नायजेरियाच्या लोकांनी ब्रिटिश च्या सरकार ह्याचि। शैली स्वीकार केली अबुबकर तफावा बालेव्हा हो। पायलो नायजेरियन प्रधान मंत्री झालो नायजेरिया ची। लोकसंख्या पनचें चाळीस दशलक्ष असली।